الرياضة اللي ما نجمش نلعبها هي السباحة، ما نعرفش نعوم وكانوا يحطونى في شبر بتاعنا نغرق، نتفكر قبل نمشيو للبحر وكان يبعدو عليا شوية نخرجو بحر حتى تصير نروحو من البحر ونرقدو في الليل نبدأ نحلم إني غرقت مش منجم حتى واحد يعاون، خاطر ديما نخاف ان الماء يبلغنى وميشوفونيش ومينجموش يشدونى وأنا وقت اللي كنت صغيرة أصلا غرقت مرة وأنقذونى في آخر لحظة ذهوك بالنسبة ليا كارثة.